ඇත්තටම දැන් නම් ඔය ගොඩාක් <hesitation> මේ කෑම හොයන් තියනවා මස් මාළු වෙනුවට එළවලු විතරකින් හදන්ඩ පුළුවන්. මොකද අපි කියනවා නේ මේ වෙජිටේරියන් <hesitation> එළවලු එහෙම විතරක් කන අයට එහෙම වැදගත් නේ. දැන් එහෙම ගත්තොත් <hesitation> පොළොස් වලින් එහෙම හදනවා කෑම. කට්ලට් එහෙමත් හදනවා. ඊළඟට <hesitation> හතු. හතු වලින් ගොඩාක් එක එක විදිහේ ව්‍යංජන හදනවා. ඊළඟට <hesitation> සෝයා මීට් හදනවා. සෝයා වලින් කියනවා <hesitation> ඒවා හදන්නේ. ඊළඟට <hesitation> තව අපිට ගන්න පුළුවන් කඩල. <hesitation> කඩල වලිනුත් දැන් ගොඩාක් කඩල සුප්, <hesitation> කඩල කරි ඒවා හදනවා. ඊළඟට කව්පි ව්‍යාංජන, මුං ඇට ව්‍යාංජන ඒවා හදනවා මේ ගොඩක් වෙජිටේරියන් අය. <hesitation> ඒවා ඇත්තටම අනිත් එළවලු ජාති ඕන එකක් පාවිච්චි කරන්න පුළුවන් නමුත් මේ <hesitation> ඔය මස් මාළු වෙනුවට ගොඩාක් මේ රසවත්ව හදන ඒවා තමයි ඔය සෝයා මීට් <hesitation> පොළොස් ඒ වගේ දේවල් වලින් හදන ඒවා.